Bueno pues chiñi nkuenkan nkuent kiau lo ke lanu ke ke lai kiua kampu xiiuy <noise> ke nduk este liedat ke mjang ke kjuajayp dius juts dius pero namp njuaudat namp te nep sanegan mjang guneng te nep sanegan rañjie y y pues kiau lanu ke nip nip jiy lu ke te porque nip tse lu ke mang dius y y nduk a a tsjebat de de lajaudat de dios pero de dius pero mjang ke ke ndudat si kjuajay kun dius pero nipa, pero nipa <noise> kjuajay ndudat siga nduaanat dimiut kumu juande juande kantap verda naamp kjuajay ru nep tsjebat kjiadat jiaung como juande nda artesania ke ke es nda figura ndudat naamp ndujuky kjuajayp entonces kiau lanu ke nip mjau claro nip laiau nda nep nsebat liedat purke juay tsuendat tsuendat lu ke nda sebat pero nip mje biu santa ñjie si no ke ndudat ñjie mjang. Ke si kjuajay ke si kjuajayp dius pero nip stsjau lu ke te y nda nau ke jut kueje lakuajay de dius pus u u ya labiajaun ya cle laui ya ya rua ya mas mas mjau le ya nip njuau ya nip mang guneng ya nip tsu nda njeu nip nip a dimiut neung si no ke ya neung kun base de lo ke u lo ke nuu mjau si si nda ndajau ru kix ke kuich ru ñjiep dius biu nda lanu lu ke lu ke es bajau y ke es sanegan ntonces nijiy kiau lanuu ru jiudat ke ke lami kiua biu kamus xiuy y ru kjuajaybat ru nep kjiat ke lasekan ndudat nip mjang mjang nkjiau nuadat este ke mjau tate liedat ke nduanat dimiut es lo ke kiau lanu y pus y kiau lamap kuandu ni nau laju latiy ru rañjie u tsjau nep dijimp dius porque porque solamente santa ujuy bu jut dakuuts bu meu es cristo ujuy xiau porque cualquier nau jup cualquier nau lame lame nda xchup osea este lame. <hesitation> pik gaejep lakuajay lo que nu ke lami y kiau me kiau este kjua nip lasekan ke kiau mjau takuajay lu ke lanuu porque lami bale nep ke nda nda este kue lo <hesitation> ke nda jup.